Nosy izen̈y aminakà e, an-tany araiky firenena araiky mahaleo ten̈a. Avy eo amy izey midika izen̈y izy io aminakà kôfa misy nosy misy mpitondra izen̈y aô misy vahôka koa izen̈y hindesiny. Avy eo amy izey mahaleo ten̈a izen̈y izy. Izy izen̈y afaka mamboly afaka afaka mivarotro ireo samby ao fô izen̈y reo afaky manan̈o raha. Avy eo amy izey rehefa mandin̈iky Madagasikara edy misy nosy koa manodidina azy edy e. Misy nosy hafa koa manodidina azy nosy rahavavy izen̈y fivolan̈an-dreo izy. Avy eo amy izey misy koa izen̈y tan̈àna mety misy koa izen̈y tan̈àna mety misy hindesy fandehan̈ana mitsangatsangan̈a. Misy raha misariky olo izen̈y anatiny tanàna io aô karà atô misy aty ala misy ran̈omasiny e. Misy raha maro izen̈y e mety misy mpizaha tan̈y àby io izen̈y mizaha tanàna io karà zey.